أكيد إني بعالج أي شيء يعني, العلاج يعني هو أحد أسباب إنه الناس بتتوظف, فإني لما أساعد الناس, وأشيل عنهم الهم والغم والحزن والمرض والتعب, هذ شي كتير إنساني, وكمان مريح للقلب.